gott kvöld og velkomin í Kastljós málefni hælisleitenda og innflytjenda eru greinilega hitamál í lögmannastétt á fundi Lögmannafélags Íslands á föstudag sagði formaður félagsins að starfsskilyrði þeirra sem vinni fyrir skjólstæðinga í þessum hópi séu algerlega

óviðunandi og þar með staða þessa hóps sem þegar standi höllum fæti við rýnum í þetta hér rétt á eftir aðstoðarforstjóri Europol segir það ætlunarverk hryðjuverkasamtakanna ISIS að ráðast á lýðræðisríki í Evrópu hann telur að sívaxandi fjöldi ferðamanna hingað til lands allan ársins hring kalli á eftirlit lögregluyfirvalda og að almenningur verði að vera meira á varðbergi en áður lögreglan

þurfi að hafa fjármagn og góðan mannskap til að sinna sínu eftirliti því að svo stöddu sé ekki hægt að segja til um hvaða ríki verði næsta skotmark hryðjuverkamanna og í menningunni fjalla gagnrýnendur þáttarins um leikverkið

en það var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu um síðustu helgi í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar en við byrjum á Katrínu og hefur misjafna sögu að segja af því hún er sest hjá Þóru velkomin í Kastljós orð formannsins ykkar Reimars Péturssonar

rétt fyrir helgina vöktu mikla athygli

voru þess efnis að starfsskilyrði þeirra í ykkar stétt sem vinna í þessum málaflokki málefnum útlendinga

gersamlega óboðleg geturðu fyrst

í stuttu máli útskýrt fyrir okkur hvers vegna þið teljið að svo sé hvað er það sem er óboðlegt þarna jú ég held að þessi gagnrýni byggist á því að þessi mál eru ekki í nógu góðum góðum farvegi og því miður var ekki var ekki bætt úr með nýjum lögum sem tóku gildi

í janúar tvö þúsund og sautján en gagnrýnin hún hefur kannski í grófum dráttum beinst að hins vegar að réttargæslu meðan á málsmeðferðinni stendur hjá stjórnsýslunni það er í grófum dráttum á þessum tveimur sviðum það er þannig að fyrir nokkru var hagsmunagæslan flutt yfir í Rauða

eru lögfræðingar sem sjá um þetta en fara ekki með mál fyrir dóm ef menn óska

þannig að það er búið að taka réttinn af hælisleitendum að velja sér sjálfstæðan lögmann nema að þeir að þeir borgi það fullu verði fyrir og þetta er þannig hópur að þeir eiga sjaldnast pening hafa ráð á því

miðju ári tvö þúsund og fjórtán samdi ríkisvaldið við Rauða krossinn um að að taka þessa gæslu yfir

fellur úrskurður þangað til að það fellur endanlegur úrskurður og það má segja að Rauði krossinn þetta eru þetta eru náttúrulega mannúðarsamtök og einkennismerki Rauða krossins er hlutleysi og hlutleysið sést kannski einna helst í því að þeir Rauði krossinn kemst

inn á átakasvæði hvar sem er vegna þess að þeir taka ekki afstöðu með ríkisvaldinu en vinna við svona réttargæslu hún felur í sér að lögmaður þarf oft að vera í samtali við ríkisvaldið og stundum að takast á

og þegar það ekki ekki gengur ef maður telur að það sé

stendur ekki alveg eins að verki þarna þannig að það þitt

að þetta hafi verið mistök að færa alla hagsmunagæsluna til Rauða krossins

hælisleitandi eigi að geta ráðið sér og valið sér lögmann sjálfur frá upphafi alveg frá upphafi áður en kemur að því að skjóta málinu til dómstóla já og svo annað fjárveitingum

hann fær styrk fyrir þennan þátt sinnar starfsemi vissulega en nú var dómsmálaráðherra í kvöldfréttunum að hér hafi komið yfirmaður flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem hefði gefið Íslandi prýðiseinkunn sagt Ísland vera í fararbroddi í hvernig væri tekið á málefnum hælisleitenda eða það var ekki hægt að skilja það öðruvísi bendir það ekki til þess samt að við séum þá á réttri leið ja ég heyrði þetta ekki og velti því fyrir mér hvort að það hafi verið að ræða aðbúnað hælisleitenda meðan þeir eru hérna á landi í biðtímanum en ég get

sammála því sem fram kom

hjá Lögmannafélaginu að það er ýmislegt sem má bæta í sambandi við við málsmeðferðina þá kannski aðallega eins og hefur komið fram

þann úrskurð undir dómstól og það er meginregla í íslenskum rétti að allar ákvarðanir stjórnvalda

á að vera hægt að bera undir undir óháðan sjálfstæðan dómstól nú er það svo að

frestun á réttaráhrifum en þá er í útlendingalögunum þá er hægt að sækja um það og það skiptir auðvitað

miklu máli fyrir hælisleitanda að hann fái að vera hér á landinu ef hann ætlar að bera bera málið undir dómstól að kröfu útlendings ákveðið að fresta réttaráhrifum hann getur verið hér

til dómur er fallinn ef ástæða er til og þarna er kannski fyrsta brotalömin að það skuli vera úrskurðarnefndin sjálf sem meti það hvort að hennar

sé þess eðlis að það beri að bera undir dómstól og það kannski er engin tilviljun að árinu tvö þúsund og sextán þá komst kærunefndin að þeirri niðurstöðu

í öll skipti sem sótt var um frestun réttaráhrifa að það væri ekki ástæða til að bera hana undir dómstól sækja um fyrir sig og og lögmaðurinn þarf þá og fær þá sjö daga til þess að meta það hvort að málið sé þess eðlis sé ástæða til að bera það undir dómstól og þetta er auðvitað

stuttur tími en ráðherra telur ekki svo vera vegna þess að þetta hefur farið í gegnum tvö lög af stjórnsýslu og þar hafi lögfræðingar

farið með málið öll gögn liggi fyrir það eigi eigi í sjálfu sér að duga sjö

er lögmaður að koma alltaf nýr að máli í hvert skipti vanur óvanur lögmaður það eru nú flestir sem eru í þessum málaflokki efnismikil mál þú þarft að byrja á því að skoða ástæður flóttans

þá þarftu að skoða réttarástandið í heimaríkinu pólitískt ástand þar hvernig staða þessa tiltekna einstaklings var þar þetta eru ástæður flóttans ef þetta er Dyflinnarmál þá þarftu líka að

sem er verið að senda hann til þannig að þetta er bara viðamikið mál

vegna þess að Ragnar Aðalsteinsson talaði um

þetta eða reyna að gera það að minnsta kosti ekki rukka fullt verð

núna þegar það er svo sjaldgæft að það séu gjafsóknir að þá þurfi undantekninga að menn fái gjafsókn þannig að þegar á þessu stigi

á hverjum degi sem maður fær að minnsta kosti eitt símtal og hvernig velurðu ja þetta er bara mjög erfitt og

ég veit að það eru margir lögmenn sem eru hættir að svara þessu vegna þess að þú þarft að ýta öllu öðru frá til að vinna að svona málum og þú ert að reka þína stofu og og verður að fá kaup fyrir allir geta fengið lögmann frá frá

ég held að það hafi verið miklu miklu betra kerfi þar sem viðkomandi gat valið sinn lögmann og hann var þá inni í málinu og hvort það ætti að bera

krónur og aurar það er mun dýrara eða ja nú skal ég ekki segja því að

meðan lögmenn voru með þetta þá var ákveðin þóknun sem var greitt fyrir hvert mál og þá skipti engu máli hversu víðtækt það var og í rauninni dekkaði það ekki allar þær klukkustundir sem voru unnar í málinu því að þetta eru flókin mál og þetta

eru mál sem geta stundum skipt máli varðar líf eða dauða einstaklings komumst ekki lengra með þetta að sinni eigum sjálfsagt eftir að skoða þetta betur kærar þakkir Katrín árásin í Stokkhólmi á föstudag hefur beint sjónum okkar að hryðjuverkasamtökunum ISIS og tilraunum þess til að magna upp ótta á Vesturlöndum aðstoðarforstjóri Europol segir að það sé ætlun þeirra

ráðast á Evrópuríki lögreglan þurfi að hafa fjármagn og góðan mannskap til að sinna sínu eftirliti því að svo stöddu sé ekki hægt að segja til um hvar næsta áras verði gerð rétt er að taka fram að viðtalið

eins og

menningunni í kvöld ætlum við að fjalla um nýtt íslenskt leikverk

sem Þorleifur Örn Arnarsson leikstýrir og semur ásamt leihópi sínum en það var frumsýnt nú um helgina í Þjóðleikhúsinu hingað til að ræða verkið eru komin leikhúsgagnrýnendur menningarinnar Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson verið velkomin

ekki gott að lýsa þessu leikverki í fáum orðum það fer yfir vítt svið byrjar sem einhvers konar endurskoðun eða endurmat á stofnun Þjóðleikhússins svo svona helstu hápunktum í sögu þess hvað varðar sýningar sem eru leiknar í brotum hér og þar

sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar og nýtir til þess meðal annars fótboltann og að lokum fjallar hún talsvert um fátækt á já þarna er hann með sínum meðhöfundum þó hann

Jón Atla Jónasson með sér leikskáld og þetta er svona leiksýning sem við myndum kalla í dag

allir hafa tekið þátt í því að búa til leiksýninguna

í gegnum

sem hefur greinilega farið fram á þessum æfingartíma sem í þessu tilviki hefur verið ansi stuttur því að hann er

fjórar vikur og það sést pínulítið á

forleikur að kannski sjötíu ára afmæli Þjóðleikhússins

fjalla Eyvind Elín Helga Guðríður Stundarfriður er tekinn föstum tökum þarna þetta er allt að koma

bara brot pínulítil brot sem eru valin út og dálítið snúið á hvolf

fáum í rauninni íslenska þjóðarsál og það má kannski segja að

leikhúsið á að vera spegill samfélagsins að sumra mati því að við höfum þarna fjalla Eyvind og sjálfstætt fólk sem fjallar að sumu leyti gengur það en að öðru leyti mætti segja að að sumpartinn séu tvær sýningar plús gjörningur þarna

á köflum nær maður ekki öllum tengingum og Hlín við erum þarna

í gegnum fyrri hluta sýningarinnar höfum vaðið úr einni

í frægan landsleik Íslendinga við Englendinga

skemmtilegt og fyndið og það er mjög gaman að þessu framan af og maður byrjar að spyrja sig þessarar spurningar hvað er þetta leikhús

og um hvað á það að fjalla og hver er sjálfsmynd okkar og hver er sjálfsmynd listamannana líka sem hafa

að byggja þetta leikhús

of langar það mætti skerpa margt þótt það séu margar hugmyndir alveg frábærar hugmyndir

þá finnur maður að þetta er margt gert á síðustu metrunum já og það er þessi langa einræða sem kemur eftir hlé já sem er í rauninni nýtt leikrit sem tekur við eftir hlé

að því var búið að skemmta okkur mikið með sögu Þjóðleikhússins en allt í einu erum við komin inn í drama inn í inn í nútímann inn í umfjöllun þjóðfélagslega umfjöllun sem er búin að vera mjög áberandi til

dæmis á RÚV á Rás eins Mikael Torfason hefur verið með þætti um um fátækt á Íslandi og allt í einu fer þessi sýning að fjalla um nákvæmlega sömu hluti og það er ein leikkona sem ber uppi alla þá umfjöllun hún Ólafía Hrönn Jónsdóttir það verður virkilega langdregið og teygt og þar hefði höfundur finnst

sett fram í þessu verki að saga íslenskra þjóða sé saga fólks sem gerir ekkert í því að það sé misnotað og eitt sem er óhjákvæmilegt

þegar talið berst að þessari hundrað ára baráttu Þjóðleikhússins hvaða

líka sveltar og í stöðugri baráttu en finnst þér sú spurning ekki kafna

í spurningunni um til hvers við erum að halda uppi listalífi þegar fólk sveltur og börn eiga ekki leikföng og svo framvegis ég myndi eiginlega segja að þessi sýning þyrfti tvo tíma í viðbót þótt hún þurfi að stytta ýmsar senur bara svona til að klára og leggja fram það sem þau virkilega vilja segja að mínu mati gæti það haldið áfram þessu æfingarferli

kominn tími til að skrifa alvöru verk um fátækt ég meina mér fannst þau leggja upp með það að að að spyrja okkur spurninga um til hvers er þetta leikhús en svo kemur inn og það kemur dálítið seint inn og það verður svo mikill þungi í því að það drekkir í raun og veru hinni sögunni og

öllu því sem við erum búin að horfa á áður leikhúsið sem vél virkar afskaplega vel margir leggjast á eitt og standa sig mjög

það er það sem manni kemur alltaf á óvart hvað hvað þessir

eru frábærir og hvað þeir eru duglegir og klárir að setja þetta allt fram

stóðu sig allir vel en ég verð að fá að nefna einn og það var sá sem var í rauninni í

hann hann svolítið stóð upp úr í verð ég að segja fannst mér

þetta samhentur og góður hópur og sviðsmyndin líka mjög flott hjá hjá Berki Jónssyni maður dáist að því að það skuli vera hægt að búa til svona sýningu sem er þó hún er þrír tímar á svona stuttum tíma meðferðin á

manninum mér finnst það mjög ósanngjörn útreið sem þessi sýning fær ég náttúrulega man mjög vel eftir henni og þetta var fyrsta íslenska leiksýningin sem fór út um allan heim þetta voru mjög frumleg

efnistök sem Brynjar Benediktsson leikstjóri var með leikhópinn í rannsóknarvinnu allt sem ungt

er að gera í dag já við erum búin að nefna þessa hugmyndafræðilegu þætti það er saga leikhússins sjálfsmynd listamannsins sjálfsmynd þjóðarinnar og svo þessi fátækt ná þessir þræðir saman í þessar sýningu að mínu mati ekki því miður mér finnst þetta ekki mynda eina heild og þess vegna segi ég endurtekið

þetta gæti verið verk sem er áfram í vinnslu og gæti kannski orðið

tvö þúsund og tuttugu ég segi ekki

vægari í þessu og segja að mér finnst sýningin mjög skemmtileg og ég held að hún geti alveg náð saman á svona viku sko já ef þau halda

og ég vil mæla með því að fólk sjái þessa sýningu þetta er athyglisverð niðurstaða og við setjum punktinn hér það er þá ekki fleira í þættinum verið þið sæl